Turnewiisiŋaaji duu ana keewi nooneeji so tawi jonkaa won ko turnata wisaa. Sa a hassindini e muuɗum tan homo fuu a ittan turnewiisi muuɗum mbiisiraa ɗum. Kulle ɗe njiiɗaa ɗee, hoɗun fuu e golle muuɗun. Nden non ɗun woni ko neɗɗo waawi sifaade hen e <hesitation> banngal turnewiis kaa, ayyo.